أيوه حصلي هذا الموقف مرة كنت في مناسبة ،وشفت شخص أعرفه لكن كنت مو في المزاج ال <hesitation> زين عشان أتكلم معاه يعني، سويت نفسي ما <hesitation> ما أشوفه ،وركزت في الجوال يعني يكون حديث بعض الناس مضجر. <hesitation> أفضل الهدوء أحس أنه طبيعي أكون بعيد عن المواقف مثل هادي.